ⵏⴰⴽⵓ ⴷⵉ ⵙⵉⵙⵜⴰⵏⵀⴰ ⵢⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏⴰⴽ ⵡⴰ ⴷⴰⵡ ⴽⴰⵏ ⴰⵍⴰ ⵉcⴻ cⵔⴻⴰⵎ ⵎⴻⵡ ⴷⴰ ⴽⴰⵔⴻⴻⴱ. ⵏⴰⴽⵓ ⴰⵏ ⴷⵀⴰⵉⵎⵓⵀⴰⴰ, ⵡoⵜⴰⵏ ⵏⵉⵣⵣⴻⵉ ⵡⴻ ⴰⵍⴰ ⵉcⴻ cⵔⴻⴰⵎ ⵎⴻⵡ ⴷⴰ ⴽⴰⵔⴻⴻⴱ. ⴱⵉⵙⵀⵉⵏ ⵍⵉⵢⴰ ⵡⴰ ⵢⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵏⵉ ⵍⵉⵢⴰ ⵡⴰ ⵢⴰⵡⴰⵏ ⵏⵉⵙⴻⵏ. ⵏⵏⴷⴰⵡⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⴷⴰⵔⵜⴰⵉⵏⵉ ⴷⵉ ⵡⵉⵍⵣⴰⵏ ⵡⴰ ⵙⵉⵏⴳⴰⵏ ⴳⴰⵊⴻⵔⴰ. ⵢoⵀⴰⵙⵜⵉ. ⴰⵡⴻⵏ ⵔoⵏ ⴰⵍ ⵉcⴻ cⵔⴻⴰⵎ. ⵡⴻⵏⴷⵔⴻⵉⴽ ⵏⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵉⵏⵉ. ⴷⴰ ⴷⵉⵓⵍ ⵙⴰⵏ. ⵍⴰⵏ ⵜⵡⵉ ⵜⴻⴽⵉⵏⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⴻⵏⴻ ⴷⴻ.